مرة في يوم من الأيام كان في اه عيلة رايحة من الطيور هن الطيور أصلا كائنات مهاجرة كان معاها عيلة من الطيور راحت من-من عائلتها التانية اللي مهاجرة أصلا هن يهاجرن في موسم الهجرة، الريح جوية والمكان ضبابي فرحل عن بعضهن، بعد مدة طويلة هذي الطيور لجين جزيرة صغيرة جدرن يجعدن فيها يستريحن هناك شوية واكتشفن هالمكان وبدا لهم مأوى واقعدين فيه.